نعم لو أقدر اني أكون سمكة لمدة يوم واحد سأختار سمكة القرش ليش مدري ليش ؛ يوجد العديد من الأنواع و الأسماك لكن سمكة القرش شعبيتها و شهرتها الجارفة <hesitation> منها العديد من الأنواع سمكة القرش ما تخاف ، تغوص في أعماق البحار لها القدرة سمكة قوية مثلها مثل الأسد علي البرية ف يعجبني.